Faa paaboo yimɓe keɓa kuran. Nafa kuran ne ana heewi. Kulle kuurɗe ana ton hannde hannde kuran gollirtee. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> So ɗun walaa <hesitation> nden njiyataa jonkaa torla muuɗun. Ayyo.